Au vanugai aluaona aonai vanuga kolemana auna agiana vanuga ae namana e lainina aonai vanuga gegia aoana aunilimalimara rekea ga virigirao aunilimalimara egira alukou rekea pegere keagira ne rakaura pegere wala vanuga aonai ne vanuga pere nama kwalana ewaguna magulina aonai kuku rakavara geanina ma niuniu kalara vovagi mapora pe kamuvagi aurai ne waeau rekea aorana guluvaligu pegere porogi va gelegele ulaula rekea aorai guluvaligu pegere va laka oaria pegere va vevili vevilira ne waeau rekea pegere ugamagi lekwaria o rawapara ulaulara aorai ulaula rekea pegere keagira ne guluvaligu melo e vavine pe wa eau aorai pegere vevili ne vanuga aona kia pere nama va gelegele ka wa No inagulu keia pere rawalia gela aonai ne guluvaligu rekea pere uguria gelai pegereve aluoa ne wa inagulu pegere kalaa o va gelegele ka wa vanuga aonai inagulu pere kilagira ne guluvaligu maparara manuwale e vavine pe pagara rigo ne vanuga aona maparara pagara alevaa kone maguguluna pagara alevaa ne ia gera vanuga pere nama wara ne ia gera wari wari aura vovagi vovagi pegere veamai ia gera vanuga aonai ia gera vanuga pegere ma laka gia pegere kila vanuga ikana kauna eraka kwalana vealeva vagi aunilimalimara makina ai geve vagina ai ge niuniuna kuku rakavana ai ge aniana e kapuai gemagulina ia gera nama kwauna ia gave nugagi ragena e wa eau rekea aorai wara na e orana aonai vanuga ama giana wa vanuga wa ae namana kwalana wa eau ravakara maparara vanuga aonai egira ne pere rupu velera o vanuga gia ao aura Wa ugamagi rekea pegere kalaria ne ugamagira aonana ia guluvaligu pagara laka vanagi ne ia gera vanuga pere nama va gelegele ka wa guluvaligu e gulukapi gema ragena aura iana pagara va kilaria omi goma kamu ragena aonai omi eveaina eveaina pio maguli na wa maguli kopunana paio laka vanagi kwalana wa maguli ai namana na iana ai gava kilarana aurai ne eragea kopuna ema kamu ragena aonai wa rakava kamuvagi ema rageagiana ne pere nama ina ama wa wa maki ia gera inagulu ia naura pagara va kilaria gera numa aonai pagara avuinaria goma maguli ragena aonai emaguli rakavana paio ripa na maguli namana era kauna ekavai era pe ekava rupu kalavenira o vanuga aonai inagulu kimukimura pagara kala velepara logeapara pagara vakavaria geria lako kiara pagara pairia nanu keiara pagara gu ria o geria niu keiara pagara ve laka apiria ne pagarama veniria ne ia gera vanuga wa pere nama ao nama ao wara ne iana gama giana elainina aonai wa wanai kulu eragena enai kulu ema ragena wanai kuku rakavana ge aniana enai kuku rakavana ge aniana ne iana vanuga ae namana wara Eau wa gemiao mia aona vanuga aonai wara aurai ne au aririwana wa vanuga velera e vanuga ge gia aoana aura eau ka e kala alukou kamuna ka ene veapi ne vanuga kia pe porogia nama pene laka oa ia gera vanuga aonai e rigolo kapira geve amaina aorai ia aunilimalima na pie kilagi namaria paie kilagi rakavara wa kwalana ia gera vanuga nama aurai auna agiana waveaina ne pere nama wanai pagara va aikia